rinö logoŋ nan nyanyar yiyiŋga parik kulo kegga parik a rinö ti kanisa

Geeda, 'döti' naaŋ nan nyanyar parik na luparate'

kaŋ i bgoke ni yi wuyunda ka'dolak kaŋ kulo ko roman ti yi a ruguŋöki ka a yi tikindi ko kulo si'desi

kenda na a ŋarakinda nan i meda na kikölin ti bgoloŋ jore togeleŋ 'n deneden wurjö a ko kenda tomurek nayit 'n pupujö kita

Keriyat kulo gboŋ ko ka'dolak kase kulo ka'de ka'de 'boŋ kita nase koko na parik a na 'doladu na ŋutuu kulo i kebu na keriyat kase kulo logoŋ koo 'doladu se kulo

ŋo nagon 'n nyanyar konda parik na kega a kulya ti kwakwadu kode konda na kita na ŋun i kenisa nagon 'n nyanyar parik

yöŋesi' kune kata jore parik nagon yöyöŋgu ŋutuu yi diŋitan kune liŋ 'boŋ anyen nan bubulö tog'yu na 'börik mindi ti nan 'date 'dat koo kune anyen nan liwa go'

gbak kenda na a ŋo' na'but parik ko ŋutu' kekenda kenda na toto'duddö tolomeran kaaŋ yi gbiliŋesi' ni ko do kee' kenda 'bura' a do puji kita 'boŋ yina kita ko do pujö a nu 'dumaddi' yina tolomeran kaŋo a do puji' naŋ di do lu gbe'de a lo'but

ŋutu na gboŋ ko pele' na ködö suluja wörö i jibitali ti pele' na nyu ko yapa geleŋ

ŋayi na sukuluöt na ko petesi ti kenda kune a ŋarakinda jur lo parik ikpekinda naŋ di ŋutu logon a kenda kulo bgwoŋ ko metesi nagon na gululok 'böŋ tindi jur lo bgwoŋ ŋa 'böŋ kenda na a ŋo na'but parik

Ret lo 'bulötö a ret logon loroon parik 'boŋ a na'but nagon yi rerengu lepeŋ lo kode yi tengu lepeŋ lo ko lalaju na könin ko yi tu i sörön köti ŋo logon yi nyönyö kulo yi mumuk a kölöki i kadöŋan

nan konda kitajin jore i lor ni 'boŋ i mukök na kitajin a nan yuke yukan

Kenda na ŋo na'but parik a tikinda nan i metadu a na gulu köti a tikinda nan i denda na kutuk köti a tikinda nan i tojulin i pujö na tojulin ko ŋutu jore parik

nan togu 'börik ko kinyöjin bgoso liserit a ko janjaro

ŋo woriyesi kulo ŋo kulo jore parik yi bgoŋ ko gari a nagon 'dok ropa ku'dik a yi koti' gwe ko pikipiki 'dok kilo woriyesi'boŋ ropa ku'dik

petesi ti sukuluwöt ti jur a 'doladdu jur lo yi jowunda na 'durjö kata ni

i gbak na kenda na a ŋo' nagongiti na'but parik gbege naŋ 'nkedi i taji na 'böŋ a tikinda yi' kaŋ mede ni yi gboŋ ko ka'dolak logon 'doladu i kenisa logon a pastas logongiti totokujö kulyet lo ŋun yi na 'busan na kenda na

'beron na kenda na ŋojik na wate na a meta a ŋo nagogiti ko 'bulit parik 'boŋ tiyanana kenda na gbe ko 'bulit a tikinda kune teŋön kata nagogiti ŋarakinda ŋojik na wate kune 'boŋ kune gbe'deŋe yi kenda

ŋutu' luwalet lo ködö tema ret lo sukariya lo daŋ geleŋ yi mukökök na yapani musala

anyen nan möju piyoŋ nagoŋgiti nake' parik miindi nagoŋgiti di ti nan mine mi piyoŋ kune ko piyoŋ kune a mijö a walala a nan tindi yi likaki' a nan ki'duk möji' möju kine piyoŋ kine piyoŋ a nagoŋgiti nake'

kpiyeesi jore kata nagoŋ kpeja di ŋojik kulo a moka ko deyiye geleŋ na koko na a 'do'dodu na kutu na tor yala murek na do pujö naŋ di mugun na sasa'yu köti a do de medi' yawun na kine deyiye a lupundi kaŋo

momora ko ŋutuu lo ludukök kulo a ŋo' nagoŋgiti na'but 'boŋ a tindi ŋutu yi pujö na ŋo' nagoŋ 'but nagoŋ ŋutu 'beron 'ba i momorani kune 'boŋ nan nyanyar momora ko ŋutuu lo ludukök

kaŋ yi gboke ni na a suluja na tujarju na 'ban ŋo nagon poliöliö a ŋo nagogiti a nago kogwon do 'ba a den ko do kodo suluja ya kode do de koda nyo 'boŋ a na nago 'ban pöliöliö

rino kulo ko yolonkin ko tom walai woŋoro lo'but parik 'bong nio na nan wogu tekeyek ko yi yoyolo nan yinga 'borik na'but parik